Ɔwɔ dɛ inya bukuu a wɔdze sua akyerɛw. Na aber biara no edze yɛ wo tsir ho adze dɛ ebosua nkyerɛwee a ɔwɔ mu no ebɔhwɛ nkyerɛwee a ɔwɔ mu no do na woso dze akyerɛw. Ɔno na ɔboa ma ɔakyerɛw no so akɔ yie ama wo.